Woodi pijooji kam juur, <hesitation> ɗi finaa-tawaa e ɗi jamanu. <hesitation> To en mbi'ii ɗi jamanu koosen bana balon koyɗe balon juuɗe, <hesitation> bana pijooji tennis, bana pijooji kiriiket. <hesitation> Bana - bana to en koosii ɗi finaa-tawaa boo en ngoodi bana durwo, en ngoodi bana dogga-nanngee, en ngoodi bana ngoo fijo <hesitation> ngon ngo yimɓe Chinese, ngo wi'eteengo <noise> kaaret. E pijooji juur <noise> laatiiɗi goɗɗi ɗin e ngaɗee nder goɗɗi aadaaji ɗin goɗɗi boo ngaɗataake nder goɗɗi aadaaji ɗin.